د نابرابرۍ کمولو لپاره شتمني له سره وېشل کول یوه نظر ده چې ځینې خلک پرې باور لري. خو دا کار ډېرې ستونزې هم رامنځته کولی شي، لکه د هڅونې کمښت او د پانګې منفي اغېزې. ځینې فکر کوي چې پرځای یې باید ښوونه، روزنه او فرصتونه پراخ شي ترڅو هر څوک خپله برخه ترلاسه کړي.